Kua se aikoape oime mopeti hotel cinco estrella supe va pe uajaete jepi mopeti putu yake va jepi jaeko cincuenta dolares por noche jokgüi oime jepi mbaeva ma barato oi supeva jaeño ma hasta quice dólar jae jokua oyembuepi kua se aikoa rupi